والله اني لا اعرف اسبح ولا اعرف يعني اطفو فوك الماي بس حيل جنت حابة اتعلم علساس هاي صار سنتين علساس اسجل دورة وما سجلت ليهسه